जुस हमरे शुप भी भाणो तो शुप मंज सबसे आगे तो सुगंधित चीजो पाणी डालनी जे तेत मंज खुशबु आली। तब तेतमंज नुनो की मात्रा सही पाणी रखनी तेतके बाद तेंदु सो चीज़ों पानी छोड़नी जैसे टेस्ट आला।